Sorviatutto e machine che passan, o martello pneumatico di travaggi de quarchidun, tipo o flescibile che de vòtte se sente de mattin, no s'é mai capio perché comensan da-o flscibile. I chen anche, ma meno, i figgeu no guæi.